جھاڑو ,یتھ جھاڑو سٹک تہٕ ونان چِھ, چُھ صفائی ہنٛد اکھ اوزار یتھ منٛز عام طور پٲنٹھ سخت ریشہٕ ,اکثر پلاسٹک، مس، یا مکئی ہنٛد بھوسہٕ ہیو موادٕ سۭتۍ بناونہٕ چُھ یوان, چُھ اکھ سلنڈریکل ہینڈل، جھاڑو سٹک سۭتۍ جُڑتھ تہٕ تقریباً متوازی۔ یہٕ چُھ جھاڑو یا برشُک استعمال کٔرتھ, کُنہٕ چیز, پیٹھ گرد، گندگی وغٲرٕ ہٹاونہٕ خٲطرٕ استعمال کران۔